<noise> weno duwmaná, duwpagolná uyuꞌnnkluw duwpagolná duwmaná okënu gon okënu uyunu gial gonno boka xneꞌ duwpagolná xneꞌg kulá gial iloꞌblá gaklá o or xkaꞌlá ti yap biꞌnnpni ti yap vienticinco de noviembre dzekna konda gal junio, julio lëꞌ giaꞌ lëꞌ ic̲h̲aꞌla lowa lëꞌwu ineꞌdzla kosech o xlaꞌnlá te git yeꞌn antc̲h̲e dos de fobrero lëꞌma guꞌnnpnila ti git yeꞌn këꞌnlama ti geꞌch win tsu bon tsu lën knu lego guꞌnnpnima git yeꞌn konda gal julio, junio lëꞌwu xneꞌdzla kosech <noise> y nana be lëkxe guꞌnnma ti lni nunca guꞌnntlëdzdama tipta tipta lëꞌma guꞌnnu nak te desand nak ziꞌd nana lëꞌma guꞌnntlëdzdamu tipta guꞌn naklama gunuka ineꞌma lo x̱inma tiene que lëꞌ minndoꞌ zikc̲h̲oꞌb zikc̲h̲oꞌb minndoꞌ dzekna nanla minndoꞌ fech knuga lëꞌ minndoꞌ guꞌnaga lni lëꞌ minndoꞌ par nunk guꞌnntlëdzda minndoꞌ kostumbr guꞌn nak degiedzná. <noise> x̱iꞌk nak naꞌ tipta xnezëná nakná saꞌnde bela gona inená pur dichtil pur dichtil be xka lëꞌkga nlas c̲h̲ak ldoná ineꞌdná dichtil pur diꞌtsë inená xlaꞌndná o lëꞌná guꞌnnkluw demëꞌdna ineꞌzë gak diꞌtsë pa guꞌnntlëdzda demëꞌdná diꞌtsë como x̱iꞌk xneꞌma degiedzná. Dzeknana nunk loxda dediꞌtsëná <noise> bo xlaꞌndená iloꞌxma x̱iꞌk nak ti desand ki nak c̲h̲ixkwaꞌ bela bukwaꞌn c̲h̲owma nap xix̱ilna ldoꞌma nak ldoꞌma nap wen c̲h̲ak ldoꞌma lëꞌ ti lniga lëꞌ nak saꞌnde bela lox nap nlas c̲h̲ak ldoꞌma lëꞌ xilnima lox nap gwiydac̲h̲ema gak xnilnima sinda tiene que tipta tipta xka siala lni ga gak axta minndoꞌ win nanla c̲h̲ak lni knu tipta.